ذات مساء، اكتشف رائد فضاء نجما جديد يلمع بشكل غريب. كان يلمع بألوان ما شافها من قبل، وكأنها تتغير مع كل لحظة، فقرر الرائد إنه يقترب منه، وكلما اقترب بدء يشعر بشيء غريب في الفضاء، وكأن النجم يرسل له إشارات لمن أصبح قريب منه، اكتشف إنه مو نجم عادي بل كان بوابة لعالم آخر. فتحت أمامه نافذة على كواب- كواكب وأبعاد مختلفة. وبعد ما دخل من البوابة لقى نفسه في مكان مليان مخلوقات غريبة وحضارات قديمة.